Vixna tinana janinchí nale ndakalanchí, arroz nununchi'a xuu kalanchí, arroz kuee telakenchí chinana chi ajo chinakin, teñuña tuchi nana natexhi, xhikonchi ya'a yixhi, chinala kenchí talanchí arroz, kuii ji techinakoli nakenchí, ajo chinekin chinani la'a nalakenchí na kuu arroz kuijina, teukalanchí arroz no techikonchí, tuxhi xhina chikonchí telakenchí arroz na'a techina kalanchité kanchí.